<hesitation> kuleer oolo oo du, minen kaa ko min mbiyata ɗun. Kaŋŋe, ɗun warta e hakkille amen. Ɗun min miilotoo. Sabi kaŋŋe yo ooldi non. Ɗun nii yimɓe duu njambinortoo. So wanaa ɗun jooni <hesitation> saa ƴeewii ooldi daaba mun ana woodi, <hesitation> foondu muuɗun <hesitation> ana woodi.